Le ahagniny matetika tegna môra amina hotely madignidigniky de vary, vary, composé, lasopy, vidigny regny matetika˂noise˃ arivo, dimanjato sy arivo, arivo, telo arivo akeo efa mahazo azy